Secundu mua jo, ngë ka limiti, cioè l’importanti ë një të… të rispittarënj u contestu te… te ku ë vun çë flet përçë një mënd thet çë do, però na ndo njeri ndihet i zën, mbrihet pë’ atë çë je thua vjemurar se je flet lik, qi ngë vjemurar se një ka mbahet e ka ruhet, però skurseni kemi la libertà assoluta ma kemi midhe la responsabilità të jemi gjithë të mirë njeri me jatrin, però jam sicuru te qi minut jam e jarrëjëm te na situazioni te ku një appena thot një shurbes pak pak më provocatoria, gia ndo njeri mbrihet, cioè jemi te na società ad alto livello di permalosità.